لو نجدرنرجع بالزمن ما قبل الإستعمار في ليبيا، لما كانت البلاد مستقرة ومزدهرة كان فيها ثقافة وحضارة عظيمة، وكانت الحياة بسيطة وحلوة، وتحب تشوف كيف كانت الناس تعيش في ذاك الوقت؟ وكيف كانت مع بعض؟ نعتقد إنها فترة مليانة فخر وذكريات طيبة وتعاون.